Buuno, naa jaa tu jafoina kuu este koo es, koosun jenorati, pues seyuutí yoo astee sonií viloo a vees sí juu’tu yoo, este jií este ññi luso’una kii yuu chií sonií este xòti kooti soni, buuno yuu tu jafoina te jenorati.